المفضل هو القهوة، بيتم تحضيره إن أنا بجيب كنكه وفي الأغلب بتبقى كنكه نحاس وببدأ احط فيها محتويات البن والسكر اللي أنا عايزهم وببدأ أحط عليهم مايه واحدة واحدة وخصوصا المايه تكون ساقعة وأبدأ أحطهم على النار هادية جدا وابدأ أشيلهم قبل ما يبدأوا يت ـ يفور المايه تفور وبعدين بصبهم يا إما بسرعة جدا يا إما براحة جدا لحد ما أشرب قهوة ليها وش جميل يعني.